Iliroŋ uhora uncak ací iliroŋ mee iyi injínal yí injoonk <noise> ijur. Ţí ijur ţí mancí nampëli má mankëyëna pëmpëli ţí ijur ţí unkaka bí wíiţe bí nímëna ţí ambín túkëna kafíir ţí. Unk díndunkandun kayá këyá ka unbíinţe yës buka túkandin uyës kawíiţe. <noise> Má bandeñing <hesitation> farankunda, <noise> untakunţo ţun balund bëkun dí tanaf bëroŋ kabírani kaliroŋ umani uyampal. <noise> kaliroŋ kamënţ tee inţari awancíri pëncín binká binki bí dí <hesitation> <noise> sototo ţun. Ací kaliroŋ kayeek kacunkar <hesitation> inekan ngëwáanţ ne inekan ibáakër. me banjúŋënan kul abanbá abuyíis bunká këm abá imboonk kanţunţ kël, iliyi balund já yun imbok. Kon katundan já nín joo undandu bampërant nënjá kul koonko injá kul bampërant injá kul mëmpërantëbá këwín imbok kaliroŋ. Kuma iñaan nangíŋi uleemp dikancunk përe nënţúwa pëncínk cí pëndoolink. Ajá ní kambíñ pël punko kandemb afic nënjúŋar bí naŋalar bí, nëndee kayok nënkankanaţa nënkankanaţa nëfic. Pambanku anabíñí nësunku nënkáyan apandëmb nënjúkan. <hesitation> ibol incak ajoon cí ibol injook kandakësa njá kandu ndeena okëma imbí kak koontembër pël përe pun bëláab bun. Urunkanjá payíis ambandee aparukësa amënteenaţ bá pënţu ţí kandakësasa kunk. Á mëwët bá ţí kun, unáţoo ţí bëfa kënteen nampaţ ní këmbërin pël pëyënkës, këñuñës këñuñës dí ubol untambarën dunk ubol undankësa unk. <hesitation> kankanda joonk cí cosan njá bëţ koonk kampënaţ. Bañaan dunkeenk kandeela dí ibol inkiri, má soŋ kënka inkande itíis intëb inyí kí ţíj iyí kato. Ñaan káaţ inkande itíis intëb uncí mënká inkalëme intëb uncí mënká cíwun cosan njá. Ñaan nja cí bink bëliyëng tú mun. Unú uwí ñaan cat wí bunjá ndalëmësi kankanda kayeek ná kantíis ná kankalëmi